Mi buran yidugo mi joda ha babal pewdum ngam bandu am voda. jodugo ha babal pewdum watan bandu laaba, digga, vooda. amma jodugo ha guldum saklan goddo bandu goddo balwan hukka masin warta goddo vodai lareego Sam.